Kua mbarandupe jaeta, se mbaetɨvi ayembongueta aja vaera ketɨ aguata, esa aparavɨkɨape mbaetɨ añoï sueldo, jäerämo mbaetɨta jae mbovïyeko aja ketɨva, mbaetɨvi aipota